بھائی دیکھو، ڈش واشر بھی کیسا رہتا، وہ بھی ایک دم سمپل رہتا۔ اس میں ایک باکس کنٹینر رہتا، جس میں برتنوں کو اپنے ڈال دینا، پانی ڈال دینا۔ ڈش واشر جو سوپ واشر رہتا وہ ڈال دینا <hesitation> گرم پانی ڈال دینا، زیادہ تر تو موسٹ پروبیبلی گرم پانی ڈالنا۔ ڈال کے مشین کو آن کر دینا۔ مشین کو آن کرے تو آٹومیٹکلی اندر پانی پھیرتا رہتا، برتن پھیرتے رہتے۔ اور برتن جو اپنے خراب تھے، وہ برتن صاف ستھرے ہو کے نکل جاتے۔ اور گرم پانی سے دھوئے تو کیا ہوتا، جو گھی تیل جم جاتا تھا پلیٹوں پہ یا ڈشز پہ وہ آرام سے نکل جاتا۔ تھنڈے پانی سے کرے تو نہیں نکلتا، گرم پانی سے کرے تو زیادہ نکلتا۔ بس اس میں کیا ہوتا، تھوڑا زیادہ صاف نہیں ہوتا۔ جتنا اپنے ہاتھ سے ہاتھ سے صاف ہوتا اتنا زیادہ صاف مشین میں ہوتا نہیں۔ لیکن پھر بھی اپنے کو ہیلپ رہتی ہے۔ رے بھائی، مشین ہے، چلو دھل جاتے برتن، ہاں بول کے۔